Quiemah porque entre, <hesitation> entre yehuan chichimeh como, entre pos yulcomeh, pos ya, ya motenderouah entre yehuan. Ompa yo digo cosas sì.